A dede ɔrmi naɓa ɔ, rul, rul god nabjenti o nabja ɔŋ nab dani da, ɔŋ danid na ɓeri lakin. Guma tʃenen ɔndiŋ ŋgal, ɓe tenani wal, wal oto gud naba ta. Tabogo ɔtʃi nɔ ɔndiŋ, oto ɓe dalaw watʃiŋ ɔndiŋ ɓe. Yane de kelenen, awal ba dekil ne de kal tar napten. Ḭ ɔd gal ɔd muʃkil re min ronje. Sawakan ɓe, mɔŋ ɓeten. Na gug mbab mɔŋgenen nahabi, ɓam, ɓa na brige. Gumatʃen far komɔŋ zaata ofay did, yani nabin kalbi napten. Mɔŋ an be ne nahu bi nabit wa kal bi naboko. Mɔŋ ha na ɓendi ne na ore mbigit. Elfḭka ke mo̰ ɔr ɓe, mo̰ ɔr nap, o nap jin tiriŋ ter ḛŋ ya̰ ereŋ ter nabe tar dani da. Kalas tɔr aŋgwine rimo̰ ŋgɔbem ba, ɗebe genen terna i, terna inen biniti. Leʃ in ɓor min nabahen nabin bi ndus tiŋ kiŋ nap det. A deb igi nde dɔra nde ɓe ge ndala didi ɔr naba ɔmɔŋ rel binen, aw walan be aw walan nden. Faakə a ŋger ḭ mɔŋgɔ ɔr mi na mɔŋgɔnen zeko ja zihiŋge zihiiŋge. Be naw be nap sa mod myɛyɛn. Ɔr nom ririn taman tumun sa awal inen. Korɔ yeman yene korə ḭn koseŋ ɲe. Wo de ke jare jinmin mo̰ ne ti. Fulan mɔŋ jagan jari jiŋ kiŋ ɲi ɲinam ogod ye koro. Aywa amin baru bi o yaho dahabo, aŋ kɔr ɔŋ nde jari jiŋge da tʃa ɔŋ ka ɗog tʃa. Aw wɔ dogolo u uwe, dahabo ware ko. Sawa kɔrɲi kosiŋ yḛ. Kɔr ye maɲ neya maɲ ɲene kalas ke ḭ riw, muda ma hayan. Saa ha, saa etḛɲ ko. Nam- nam ŋgu a tʃen u naŋa baden kusu kori jiŋ. Ne fana jereŋ ɔrnen garindi muʃkilindi muʃkil mene el bini izaka muskin, kiŋ togze me hala ya̰. Aywa ke ze hala hine muʃkil ŋgine ɓe kulu tariga. Ɗob hayimbom kala in muʃ kine, swakan mɔhonte muderi ŋgew na ba ti. Aw mɔŋgɔge daho, te alen tar na sa kugu ɗinen, ke yoyin tatin fula tarna sa sene ɔɲ fa. In nde ne in mbo ya inmbo kalta, tana a deni m’kaltana ko. Tawali be rahaba, lakin nago ɗen mɔŋgɔ eti zigzɔr nan ke batane zɔr. Mɔŋ ke ya̰ ten tɔŋ ŋgel ged lazim fo far pɔɲ teda fulan in, or o gunja rag me or me nabanen. Kendigi maane. Aw ba tagma ko ke yḛ day jey, de jare jiɲto nap jeŋget. Nap jende ɔr ne me tene nde njari u troyo̰ ip tari, tro iɲ ɔrti zi gel wala. Ɔr in de zi dam walanen, ziŋ dɔ kiŋ kɔ zihiŋ aw wolba kɔr taten. Ori yu nam an munta te mud domo̰ ayiyen, ger ini ŋgumu tʃi naha ta tene. Kɔr yo̰ koso yḛ oso a ye, nam ya ba a fere jamad oriyo kuwi da. Tro imanen, mam god nam naɓonge, del ge da nabyom tel ge njega. Wala riwu god nabuti lakuta a from te a ɗi. Walay de men yag terma ha ter yaho musgirga. Na be ya de kilenen, yaye nam inap go de timam. Tidi gurusu hen, eli kun suburu maʃin ku ya̰ an ne terḛŋ kuwa muskilge. Kilge da duni ma tek be tar mba, imbo nam imbo gurusu ge data ta be ge er bibo diye tine. Eli ko subur, on suburo ko o kuwa guma ʃine. A de tarɲi ko, alme yim yana mbe sul neta haya, de ne nazim ke sabarkaa. Ɗige tor ɗok kodi ɗok koko lazim ne kaŋgab ji orɔn. Nakta wal bo batan be hadrə bo indi rati mɔŋ inde kuta terŋ zug na Mɔŋ yḛ ndeŋgal na ba ndetenen nagew nabe nitʃ, e mɔr ɔr god na be tinen. Na gundurɔ ɔriŋ beeg da man mɔŋ na ba ne kalas. Ni yi na ban te ɗe teɓa, yayi ɗen gudna bən ti ɗeti. Kalas nam mɔr dala, an ɗen kuʃik, mende ka saako um biko ɔnɔ manen. Den a sako yambo gotʃinen, pasi dan kalas i ḭ debe ge zaata kam keɲ. Yene dabɔr me naba ne nago tor koso ŋgalid. Ḭ tinkiliŋ nam- nam guwatʃḛ ɔrnɔ u naŋa, ɗeg badin dala kaɲen nap jin ɗi-ɗi kuba ɗen dala kɔrɔ meʃ keni yen iden. Faɗo hɔ mono bobo tʃi, ɓode de tri, dee moni, moni ken ɗohi aw ke ŋgabi. Ɔr min naba nden onde badinen, aw walam aw kayi mɔŋgɔ naago. Ziki mɔŋ yaŋ ŋged, hawalk barak mɔŋ yene, ɗeg baden kay, izakan mɔŋ yene tɔŋ a laden a lakiya̰. Ɔŋ ha lay da kalas, yani ḭgiŋ be ne aw be nap sa. Badiŋ ya gariŋ oto ya̰ fiŋ ba jiba.